Aloa, se ti piggi o té in bustiña ch'o l'é o ciù semplice ti fæ coscì: ti fæ boggî de l'ægua, ti metti questa bustiña inte unna teiera veua, t'aspeti che l'ægua a bogge, ti piggi l'ægua, ti â cacci inta teiera, ti særi a teiera, a teiera cös'a l'é? A l'é un vasetto con un becchetto dove ghe sciòrte o té quande ti ti ô versi e un coercio. A bustiña de té ch'a l'é serrâ inta te- inte questa teiera, con l'ægua cada, pratticamente da-a bustiña se rilascia eh o savô do té no, e cöse essençiæ che che fan divegn- che fan vegnî l'ægua ciæa in té. T'aspeti quarche menuto e ti â veui inte unna coppetta e ti t'ô beivi. Ti ghe peu mette o succao s'o te piaxe doçe e ascì o læte comme fan i ingleixi.